﻿Obwiire obwokushanga ntiine byokukora ntiine mirimo hariho ebintu bimwe nabimwe ebi ndakunda kukora, omuri ebyo ndakunda nkokubyaama, naaba nduhire ndabyaama namara kubyaama ndaroda emirimo eyi nyine yokukora nk'okuzaana, nk'okuzaana omupiira, kureeba emipiira zabajungu nazo ndazikunda munonga, kandi ebindi ndakunda kutayaayiraho banywaani bangye naaba ntiine kyokukora, nze- nze ha ahiiramizo nze kuramya hamwe nokushoma ebitabo naaba ntiine byokukora. Ebindi ebi ndakora ninkokuza kukora ebintu ebiraha amagara gangye amaani, kukora ebintu nk'okwiiruka, kutambura, kugira ngu ngume nyine amagara marungi emyaaka mingi.